Lee rice arukogipio apo, nagai lopa tugere arakogiguo egu tee nno tainoro nagai moo logogima kigipogao kuru minkoipogiguo, tee oguaigere apo, nagai taa oguai ureita arutoipogiguo, egu mm nagai lopa tugere arukegui egu nagai oruso tua moo logiro egu kigipiro arukegui. Egu ee nagai nno kogigupa kugu nagai lopa solo poruko ipiro egu mm oguoi o lagge petegu egu mm mani kuraugui, touno siropegu nagai touno mani kurougui egu nagai egu kogigupa ooipegui, nagai egu kogigupa oiparei in-ipiarugui. Egu nnotainoro nagai mm iorurogo am parain pegui nagai lopa paraim piro oipegu, tee paake nagai moo kigiparei ipiaruro, nagai tuu kotarei ipiaaruro egu ropa mm nagaii ropa paraim, piro oipegui, sintogo meragu sintogo ioruro apakegui. Tee amaama-noko tegu omoto nagai mu nagai pisigare kagogiguo, ee musi minno nagai toi pisi toki togino pisigere ropa tupokiro loutegui, lousiro egu oguaigere apakiro kuraugu egu oipegui, tee iko rice lege sinto apa kogiguo.